Ta mari muñal to a daɗi, gam ta mari muñal to koo ɗume ko ngaɗa yeeso pati a yaray hoore majum nder wakkati damuki.